Kuaí canguallo no nokudotité, largo poxuté taxan kaxhingona ne teté nguete kanó tí kué kaxhikati tekava'a tiña yité kuani kanrati kanti ta nguani kuno dii xa no nokinó ujun.